تمام أوصف روتيني عامل ازاي ، عامة أنا بصحى من النوم أوقات بصحى الساعة خمسة الفجر وده بتبقى حاجة كويسة أوي عشان بصلي الفجر وقتها وبعد كده مثلا بنزل الجيم الساعة سبعة وبعد كده برجع <hesitation> أفطر <hesitation> برجع مثلا بتاع سبعة أو عشرة الصبح أفطر بس بكون طبعا واكلة قبل الجيم مثلا شوفان باللبن وبروح الجيم عادي و بعد كده أرجع بقى أفطر بقى عيش بلدي وبيض وجبنة وكده يعني لازم فطار يبقى فيه بروتين واشرب ال- القهوة سريعة الذوبان بتاعتي ، ممكن بعد كده باكل مثلا الغدا على الساعة <hesitation> تمانية سبعة وبعد كده بعمل مثلا حاجات تاسكات عليا وبنام ، ده ف الروتين المثالي الل بالنسبالي اللي أنا بحاول أعمله وبعمله مرة واتنين لا بصراحة ، الروتين اللي أنا بعمله حقيقيا بعمل مثلا بصحى أوقات الساعة اتنين الضهر مثلا ، بقوم بعمل كل الحاجات دي وأوقات بنام متأخرة عشان أخلص شغل